Umma olõmist muutaq, umma "isiksust", nigu üteldäs eeti keeleh. Noq, kuis võttaq. Veidükese saat mõotaq vai mehhendaq vai terävämbäs ajjaq, a periselt muutaq tedä iks ei saaq. Tuu um iks sul kas üteh sündünüq vai ka joba latsõpõlvõh vällä kujonuq.